Bea mokͻree a dza nna mususu no ͻbor do koraa nye da a mokͻr Aban kɛse a ͻwͻ Oguaa no. Dɛm da no nna minyim dɛ morokͻ m'akɛgye m'enyi naaso wͻkyerɛkyerɛ hɛn mbrɛ wosii yɛɛ hɛn nananom a woewuwu kͻr no, mo werɛ howee mma enyigye nna minyim dɛ morokͻ akͻhwehwɛ no, me nsa annka.